Tɔ, tu tari lɔgerɔ buuri buuri mɛ yɛɛra, lɔkɔ me woo tari pa'ala la saŋa la. Tu tari ɔɔrɔ-soote, ti fu san bisɛ ɔɔrɔ saŋa kɔ'ɔm bɔna paa, tu ni yɛ la ɔɔrɔ-soote la ti ɔɔrɔ la da ki'ira fu. Tu me kelum tara nu-gira, ti fu san bisɛ, muregere san ni bɔna ba ni yɛ la nu-gira wa ti kusebego nyaŋɛ ta'am ŋmi'ira paara fu inya la ti la dɛna se'ere n wan suŋɛ ti muregere da zɔɔra fu bala. Tu me le malum le tara <hesitation> fu-woko ti fu ni kɔ'ɔm furɛ basɛ tiŋa ti ba yi'ira eŋa la <hesitation> zalambiya. Fukana wa me, fu san bisɛ zo'e zo'e yɛɛri di la la san dɛna la di dukeri mɛ, ti fu yen sɛgelɛ petire bii sɛla puan sa gee yen dikɛ e yen yɛ pi fumiŋa. A ani la ŋwana faŋi faŋi, a wan basɛ ti la da ba'am dukera bala gee ti kusebego la fii nyaŋɛ ŋmi'ira fu.